Inā aloha ʻoe i iā haʻi e hāʻawipio ana ʻoe ma kekahi ʻano. ʻAʻole ʻo ʻoe ka mea nui i loko o kēia pilina akā nō naʻe inā hoʻomoe ʻoe i nā ʻiʻini nā pahuhopu a pēlā wale aku i kāu ipo, he aloha nui kēnā.